Mi parlu l'italian, pöi dopu ën po d'ingles, lon ch'a fan ëmparé a scola e pöi parlu ël dialèt piemuntes e a m'pias tantu parlelu përché dizuma che ën famìa lu parluma e cuindi s'capiuma parei